पंछी रेवे जे आफ़नो जीवन बिता बा करने <noise> पेड़ पे घोंसलों बना में रेबो पसंद करे। फैली तो वे बढ़िया सुरक्षित रुखड़ो ढूंढेगा <noise> फेर ऊपे घोंसलों बना बा की सोचेंगा। वे अनंग उनंग से ठिठकिया इक्टी वेकटी करेगा, लागा ओर घोंसलों बना गा। उन से घोंसलों नरा दन में बनेगो। तोतों ऊ भी पेड़ के अंदर रेबो पसंद करे असा ई नरा तरह का पक्षी रेवे। चढ़ी भी अनंग उनंग से ठिठकिया भेलीं <noise> करके घोंसलों बनावे, ओर ऊ घोंसला में रेबो पसंद करे। असा नारा तरह का पक्षी हे जो घोंसला में रेबो पसंद करे।